हेयरड्राई जू मसीन हूंदी बाल सुखाणा की वा इन हूंदी की बिजली मां चलाण पुडदी त वा जू हवा फिंगदी ना त वा बालों त क्या करदी की हवा गर्मी से बालों थै सुखा दींदी। वा बिजली द्वारा चलण मसीन हूंदी लंबी हूंदी वा प्लास्टिक का त वा क्या करदी कि जनी हम बिजली पर लगदी वे पुटकु बैटरी हूंदी वा डारेक्ट बिजली पर भी चल सकदी और सैल भी लग सखदा वां पर। त वा मसीन बालों थै सुखै दींदी